Eee! Ny mamampandroso hany amin'ny toerampisakafoana ambony io, toerampisakafoanasoa io a la soa avao reo nianatsy nandritry ny dimy tao soa hoahaindreo soa ny raha tokony hatao anatin'ny asa io ao.